لا ما كل سلالات الكلاب ودية بنفس الدرجة، بعض السلالات تكون طبيعتها ودية واجتماعية وتحب الناس وتتعامل معهم بسهولة، ولكن في سلالات ثانية ممكن تكون شوية حذرة أو حتى عنيدة ما تثق بالناس بسهولة خاصة إذا ما <hesitation> ما تعودت عليهم من الصغر، وتدريب الكلاب والتواصل معه له دور كبير في تحسين سلوكه ويخليه أكثر ودية.